To ndo sata ndo èhn ndjuinè, ndo man'ah gada èh nwoy ndo ba nagadasa un gau asarayn biya aman ndo mana nwoya ndo'sa nko asaran mèmè ngèktsa'nga nkè ntuirè dadi ko matakwan ngèdè nkè nduv; ngaya nkusarnah mfwu ndèv dè'kw skwisata nkata nkata zhègilè ngau dè kw'mgau nkat zhigilè'nmgau nkatnagèda sa nduv ngaya nlèn nlènga a aranya sata tuhwud mansata skwi man ngotsèya mandalaiya nga man nga nzya nga nvuna n gaday nkè nlèw skwa ba nka gau mèmè bè ntè gèdsa ndo nduv gsa nlèng nlènga èhi gshè nziuwèn aman ntè gèdbisa èn ntèm ndjèm gèd kuma èn ndjèm gèd ankaèraya skwin ngida bi, sai dai akarayn nvugwa mbali amman nkè ndjim gèdabi nkè ndjakwan komai nriya zhigilè'sa, zhigilè ba mwunak ncivèd zhigilè ba ngèda ntè kaii ndom mbèlan nègada mbrizlak nva nhda'bi